ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ସାଂସ୍କୃତି ଵିଶଯରେ କିଚୀ କୋ ହିପାର ଵେକୀ ଅଂଚାର ଫିଲିଫାଇନ୍ସ <hesitation> ଏଫସାନିଯର ଅମେରୀକାନ ଆସ୍ଯାନ ଏଵନ ସ୍ଥାନିଯ ପ୍ରଭାପ ଦହିଵା କୋ ମିଲେ ସଂଗୀତ, ନୁତ୍ଯ ଏଵା ଉନ୍ସଵ ଯଥୀର ସାଂସ୍କୃତି କା ଜୀଵନ ଔର ହଂସା ଅତେ ଫିଲିଫୀନୋ ଲୋକେ ପଡିବାର କୋ ବହୁତ ଗୁରୁପତ ଦିଧାନତୀ।